أول شي عشان تغير حفاظة الولد أول شي حطيه على شي نظيف زي الفرشة مثلًا أو فرشة معينة لتغيير الحفاظ حج البيبي، بعدين بتشيلي الحفاظة الوسخة وتحطيها على جنب وتنظفين مكانها بمنديل بمناديل مبللة، وبعدين بتحطين حفاظة جديدة وتتاكدين <hesitation> إنك لفتينها كويس عشان ما تسرب.